Mile oyuono are nriria nyen ayi e'pialemi ki nyuorr miel nyuore miel ami nyuorre le nyinu?ariri leh ofa ariri leaofa e'mom le-befuor bitchen ari lenkan apia pie ki nyin, ari ri le ofa ofa awu bekuo che yen e'dzodzo o'dzo wu wu ori che iri yurki le beren, le laba are mi le-miel ami iri ri ya ipie pie lilam ife che ife pia ipie, but ipiepie lilam alieh ipie emamal nfa ki fe and afakafe nyuam alokalo nyuam akelkekel bemi le berleh en en en obuam mi yueyuel apie pie belieh akimi buan be ririwa twe beh borrki yebono nde le he afe buan beh pie piebelieh beh kakaki ke alue amal arue abo che piali nyin aya. pia nyi aya eburi ete-nnu amul alomi lenyenu nten le he le le he le abi bi che ye le iri bom bepuap nten lehele le' he' le abibi che yile iri bom bepual amal alomi obiel owabo ori bom abeh befe fe bom are papa owabo ogburo papa egbelo Ajie Mmom are tankitang bom binyen nyuam beh papa omimi betanki tang obiel owabo weh ori obiel aweh ori ri oyuam yi epiale mmale mma yuor nuel ami le obiel aweh che achu-chu amal ayuorr le ofa lemi achu chu e e mile item-ki yetem ne'le ebiele biel item iyetem le nyenu he lemi eri koro didide aya fualo